Alura des animai elencà: alura prim la fürmìa, pöi ad ezempi l'ermellino, pöi ël ghiru, pöi a ie la vulp, pöi a ie ël capriöl, pöi ën po pi gros ai e lë stambech e pöi pi avanti l'elefant, pöi pi gros dë l'elefant a ie forsi la balen-a ch'a më ven ën ment